Lesde Algeriya e ɗiɗo mari ñaminda ɗutka e ɗiɗo mari Tiktolle wanaa Kouskous tagine e cakcuka bo eɓe naftinira e kujeeji feere feere ɗi leydi maɓɓe ɓe jonnga ka ñaminda maɓɓe mbelka